Haiwan pande ge, nyao kahia ge, ngom hoda toma flem-flem ge, mansia so jum ena laga masagu ge ena mote, so jum ena gahi biso me ena mote, so jum ena oyo me ena waro